Mole ngo shugyi ozu kiboma nho shigyi ozumo kibomo kyara kashi ozu awu kda lufia kyakya avulgɔzute laki lomo lozubakɔ ikamu kasa gafo zute laki lomo lozubakɔ ikamikasa gafo azazute gba akuwu gba alɔzumale lala kisheba elɔgbulɔwu izema anyiwuozufo awa moba ete wuozufoawa ozuawa aloɔzuma iyawu nyenyi laki shiyi ebikyo laki so lakize yi ozuamude mogyite lɔzɔte amewu aku ame bubwamo egyite lɔzɔte amewu aku amewatɔ elɔgbulomo egyite lɔzɔte amewu aku amebiramo kuwo kwɔlele gba ozu alɔzuma mijike bwoyi uwu alɔzuma gba ozufo ekpolozu gba alɔzuma laki dala elɔgbulɔ yi ozuawu laki ziyimade azazute gba ngo kpolo ozubakwɔ gba ngo yiwu

Ɔte ameba anyioluke orikiya gyi ozumi ko ebilala owo ebimbozumo kizu gba oshizu kiya gyinwo kinamo ezuwole ika mu kasa gafo ɔtetɔ deki shile kishiyimo laheshela anyiyi gba kishigyi mugutyi anyizu akamuna muna adade agbama edugyi mɔmɔ akapwagyima de keyi kiizu kibirite kizu lozu laluyezu migbemalada kiya ayirimo gyɔgyi kizeyi logyi mɔmɔ kigagyi mo akugyi ozufo gba ebogyi edu anyizude gba anyizu eloyizu mɔwudemo beshi ghi mugubi ba akawu ko la noma kiye gyinmo gyewazu gba kinle erema ezɔ yi bwɔwkɔ anyizu azɔyizu kenna kinene laki na kiya gyi ozumo kinene kidu kiya meji lakii togyimo ishe ji ba mobe ozu eyi mulaze gba ngo ma kiye wute kitama sowu te kiyanga kitame kigyele inyi gba ishi ji kiyimo layi ɔnene Gbá awe rishi mbu la mi eshi mi eduwo gba esa ko'ta ma lomo mi zawu te eduwo ele’ kɔshimile ilómó, mi gbaya la iluma mi shiwu yi ko la akáa mi bi ya wu ma mu ɔbula tɔ eduwo yi ko nɔshi mi awu, eduwo enyi ilowo eshimo i nyele, inyi gbi giramó migbisówu te la mbwamiyi nyolɔma, uwu ba eketomo tɔ shi awu eshi ma fi wunghɔ, to inyi aku kuwo ngu udu gbama enzo iyi bɔkɔ anyi zo a fhongɔzu mu koyi ótó iya foyi fo bga akute afhogwɔzu idu lyi mo. ki shii ewulo mu reshi mɔ ɔká zhi ma mɔgba, zhi ma mu omamara, male la ewulo mu réshi kugbeze ugwu awa gba kuye kwɔagu mi do gu shimo mu réshi jiba mu omamara mbo ɔgbon gu mo. Ki shi isu mu réshi ki kayi ogba ki shi oshata mu réshi ki kayi ogba ki shi oshata mu réshi ki kayi ogba lshi kiyewu uwe ikoimic igba shé mu kiya inagina iwomo mo, ishi iguml ekwu mu kiya, inagina iwomo, ishi ewu iwomi fafa mi inagina iwo mo, kuwo ngubwɔkwɔ gba mu iyemo nyanyi, gbamu lye mo nyenyi bɔkwɔ ki fhɔgɔ eduma nyenyi tayi iwomo, eduma anyizu aka zu ógbó, kuye ngu kótó kótó kibi wo eduma lyi ubetu de gba kiba ma kiyɔ kibi wo ubetugba kibi rikiya kishe'ma kusa le ji ógbó uwu gbɔkwɔ oká ighi kpɔte lo wo tetede ógbó lei ngɔ bwauma de bi shi ká kuye kwɔgu la kuwó mó, igbomo ɔwɔ mu koto-koto, agogo érényi yi ɔza nghate erádá ikeyi ógbóle lubwa uma mo ba erédó lubwama ekwuye lu bu ri kiyi ngi koto lu rikiyi ngi koto gba akeyi lushe ma ásá nghale, to i wómó nyenyi ishizɔ ibɔkpɔ iyi kiya iwomo. Kishi ewulo, ewulo igbomo, ewulo iyi bwɔkwɔ ngɔ do énghɔ itomo, togbwɔkwɔ ghɔ do engho itomo, nghɔ suwu mu lu ze, nghɔ suwu mu iduyi mo megha, kawu bwɔ nghɔ ki luma lenghɔ-lenghɔ, nghɔ ki luma enzu oyi momofo uwe egbe tonghɔ akweyi kiyi idu ishi kiyi idu kpakiri, kiyi idu kwɔfi ngwu onene eduma kwo leyi kwɔmé miyi idu mi wóyi mó ngwu bwɔkwɔ mi gbe ola mi rege mi gbe ogbama'a mu eduma enyi tayi, kuye kwogu kima te aku inya shi gba kiyi memama le, kofi ngu onéné imi mi mayite aku énzo iyi kpasu enzo lyi esheshi, enzo iyi edo lyi bwɔkwɔ ishi lgumic éku kiyi lginagina me wo kiys mi gélē ényi mu kebo mo, ko muna muna mi shémo mi bi wo kiya miwo mu egbomi ikpenyi inyanayina igamic ma mo one ne, mi magi te aku ingɔshé fo, mi mayi te aku énzo gba ɔzɔzu le mu ɔnu uwu kuye-o̱to̱ ishi apula enyi mo lolo yi, mifyo mata lo gba yi kembo ka kuye kwɔgwú ma la mi gba miwo yi mika mafa bwɔ mi woyi kuye kwɔngu lyi eki awuma. kishi ewulo moka ji-i ba meriji, mu oka'a ji ba mu eriji. Tayi élégba ki kú isú mole, tayi le gba ki kú isú mole, kuye kwɔngu akute émoto lyi mo mu, télé gba kishi mure shi ji-i ba kishi yimo ibomo, inki ibwɔ inko iyi lomo, kishi yi mo ji-i bi bomo mu réshé kí boyi mu utu o ɔwa lyi kinto utu uwu kwogba munéné té. ko wo kwɔle gba mi lolo eduma nyenyi ta iyi bwɔkwɔ ishi inyi gba aku mi ku oz u onéné mi zema muna-muna mita aka mo. kuma kuye kwɔngu kuwo ngu ewulo ishimo lyi bwɔkwɔ anyi zu eshi mo dudu awu akweyi inshiwu inshi ba agyi te kuye kufo la ku kpo wu mo ngu umbuwa ngu réshí ma awu kótó ji ba ɔnɔyɔ eyi mu eduma wu lysomo mutu. luyi eduma yi womo mutu utu kpomo ekayi anɔgwɔ ewulo mo, lu to ewulomo dudu gba akeyi azema mutu eshé mogb. Tó ishí kwɔfi unene, imi utu luyi tété ni wu iyi utu wo mi zema mutu lyami, kuwo ngu bwɔkwɔ mi rige mi gboda mu igɔ mutu wo, gba mu ule wu, utu wo, gba mu ɔnu ule. wu, utu luyi tétété mize. Ose ko luyi tété mi fye mishémo kwɔfi onénē mambu lyi rishi lyanayina lwomo, aku yi mi she, mi gba utu, ose lu yi tété awula liyi tété mi biyi utu, mi nɔgwɔ kinze ma ngyi egba ma iya mi, aku eki kinze ki ko. ma tété kinzu ki bwɔ kpɔ imi mi bwɔkpɔ, miso mu egba mu kinze gyi té aku ewiri le mi gba le mifya mi miyi ɔfya momo fó kuwo bwɔkwɔ mi rige mi gboola mu onu uwu ule wu, mu iwomo lyi bwɔ kwɔ anyinzu ewonzu mu ɔnu uwulewu, kuwo kwɔle aduma lyi bwɔkwɔ ene uwa mi elonzu mu ɔnu uwule wu. bwɔkwɔ kimafe aku inyashi gba enyenzu mi como le bwɔkwɔ kima té aduma ele iganzu ma pa kɔfi ugwu onene inyi bga aku aduma lyi bwɔkwɔ ishi kiya inginagina mi yo ngi mo kuma mi wo mu egbomi ikpényi mi kata lyi kiya mo. la enemi la bonzu uwu bwɔkwɔ elonzu lyi makwɔ, te la ki lomo la enzu ɔmbankɔ. Kobe gwingomete nana oshi kuweyi gwi ngometa gba ozubakɔ angoma ngo umesheri odote ngo gyi ngo ngoma bala ozubekɔ awufo bate ngo kpe kukpe meji nge lo ngo ba ngo ngokeyi gbe ozakɔ eyimighinro ji ɔnenete ɔzakɔ egyedunri mukegyi miyimo mishewu kegyi migbe kuyemo messhewu kagyi kuwo bwɔkwɔ ishi kiyi kupwo gute kiyi ilomo ezɔ enyi akuyi bwɔbwɔ anyizu azɔzute mu ɔnu wulewu ɔnenete gba ɔzakɔ akpanga eyi yiyika te shigyebibi mishiebbi kuwo gu bwɔkwɔ mifia ezɔnyenyi midu yi enewami ji kofi gu ɔnene ku gɔle ishi emeben bafo mate mikwaba kiya gyi yala mole ozubaɔ ozubwɔ kwɔ mimante angɔte akulemimebi alomima migbe kuyemo miri amibizewu elɔgbulɔ enyima minyema lamibebe womo ko aku oko ko ɔzɔnu alɔmi ma minyem mibize elɔgbulɔenyi kuwo ku bwɔkwɔ iymejie anyuzu eshi ezɔnyi ifemo iyi mejizote ozubakɔ alɔngoma nyawuma aku oko aku ɔzɔnu nyewume so ka zewu elɔgbulɔw uma iyimeji zuowo esh Kofingu ɔnene miwo misha ba ugɔmi isama gba ozufo wo alɔmima lala mi lafia la ugɔmi awude mibidela wu ozuawu debi kuwo gu bwɔkwɔ anyizu engye eso zu mɔnuwule o ishi bwɔkwɔ ɔte kiya gyi aku gyi angemo kigegyimoawu gbe ishi kɔfi gu ɔnene gba ozu eshimieduwo gba isakatoma migbayi mishiwu kenan kuwo gu anyiza iregye esozu mu ɔnu wulewu 'o bwɔkwɔ azazute onkiya ayi ozumome awu ji kɔfigu ɔnene mika migbe nwewe miwo kudute kiyi irimo mukuduma akwami eduma nga kuwo gu bwɔkwɔ ozazute lonkiya mogba wuozumoawu ko kiya irimo mukudute kɔfi gu ɔnete migɔ mu koito ji ba ɔnu ubomo la kenyo bi kiya irimo mukkudu aku gyi ede chuwo mi lala kiki mima binga kuwo gu bwɔkwɔ agbezu ola mu ɔnu korto 'o ishi kofi gu ɔnenete miwo kudu kiya irimo mu kudu akwami eduma miremune muna mirimigbama minkiyi mo akwami ofiao mere mogba wozu ji mu koiito